زرت <hesitation> باريس، وكان زي ما توقعت، المدينة مليانة ثقافة وتاريخ إستمتعت بالسيارة معلمها- معلمها سمحة هيكي مثل_ مثل برج إيفل والمتاحف والمتحف ال أوفر وكل شي فيها حلو.